Raha jiàby vita aminy lamba zen̈y karà ohatra: <hesitation> lamba sikinin̈y, saky àby ren̈y, misy kà kiraro, <hesitation> misy karitabla àby ren̈y, dra vita aminy lamba jiàby zen̈y.